Oq rang menga poklik, tinchlik va yangilik bilan bog'liq. Bu rang ko'pincha oddiylik va qulaylikni ifodalaydi, shuning uchun u ko'plab madaniyatlarda muhim ahamiyatga ega.